E le tenee me ode le tete tia asaryam, ode legal ngal wewe taa al ovehra, me ode gotel, me ode legal weetengal omborela, me ode gotel kanjuma, le tenee me ode legal weetengal goiva, kanjuma me ode gotel.